Ivi otini yave jaeko oipota jei cambio climatiko, jaemako opata mimba reta okañitei yandegui, opata omano, kaa reta ipiruta opatavi okai reta jaema yande yaikua potama kirai yaiko vaera, mimba reta, ivira reta jaeramoko yande kua reta reñoviko yande yaiko kua ivipe